Makanan yang paling kita suka makanan favorit itu dan memang makanan itu di sini so lama skali tong pe orang tua-tua so dari dulu lagi dong pe makanan pokok itu memang depe nama popeda karna popeda ini depe bahan itu tong capat dapa karna ada di kalu di kampung-kampung itu kaya sagu tumang sagu kasbi ini kan memang samua orang ba tanam dan dia pe pengolahan tong olah pa dia bikin pa dia ini tara parlu pake alat-alat canggih cukup deng tong pe apa alat-alat yang sederhana jadi tinggal panen kamari kong bikin apalagi kong dia so jadi popeda siram popeda ni popeda ini tong makan selain dia sadap popeda juga keyanya dia bagus untuk tong pe kesehatan karna dia tarada bahan-bahan kimia. Yang tong ambe memang dari alam to panen kamari ramas depe sagu itu saring depe aer dia jadi apa sagu sagu manta <hesitation> kasbi sagu kasbi to abis itu siram deng air panas trus dia pe mahode itu dia pe e pelengkap itu kasbi <noise> ikan ikan ikan segar yang dari lao karna memang popeda ni kalu tong mo makan tara boleh pake ayam apalagi daging sapi wadoh itu itu bukan lagi tara sesuai tapi tara tara pas depe pasangan itu cuma ikan ikan kuah kuning itu yang biasa di sini dong kas nama ikan ikan kuah kuning itu musi ikan dasar kalu ikan kuah kabur juga bagitu sama ikan dasar jadi popeda itu dia pas deng depe kuah makanya depe kuah ini yang bikin sadap itu depe kapala ikan itu dari samua ikan yang bikin kuah itu sadap cuma ikan dasar saja baru tambah deng dabu-dabu. Kalapa atau dabu-dabu kacang ka atau di sini dong bilang dabu-dabu roroba itu itu yang dari apa hasil biking minya kalapa kong dia pe apa depe nama dong saring pa dia dia tinggal depe ampas-ampas itu dia jadi roroba itu kalu di halmahera sana dong bilang roroba di sini di ternate dong bilang dabu-dabu apa itu depe nama kalu dabu-dabu kalapa ini dia pas jadi popeda itu depe sadap beda-beda ada yang yang depe sadap kalu depe dabu-dabu depe ikan juga musi menyesuaikan kalu dabu-dabu pake dabu-dabu kalapa depe ikan itu biasa pake ikan waro ikan waro deng pisang tapi kalu dabu-dabu kacang dia pe sayur musti ada adakalanya sayur pake daun daun kasbi sayur kusi trus kalu dabu-dabu roroba. Itu juga pisang tapi memang pisang ini dia satu-satunya yang bikin lengkap lengkap pupeda itu jadi bukan pisang goreng tapi musti pisang rubus baru depe kasbi juga musti rubus jadi memang popeda ini jadi favorit karna dia alami dan tarada bahan kimia ada atau campuran bumbu laeng samua alami dan ini so dari dulu memang dari dulu tong pe orang tua-tua pokonya tong pe om-om samua dong basar deng ini makanan ini popeda ini tapi skarang ini so susah tong dapa kalu di kota-kota dia jadi makanan yang memang mahal karna depe bahan musti tong ambe dari kampung apalagi yang bikin mahal ini karna depe ikan kalu di kota-kota basar ini ikan ini kan susah apalagi ikan cakalang kadang musti tunggu depe musim kalu musim cuaca tara bagus kong orang tara mangael popeda juga tong rasa tara lengkap karna depe ikan juga susah tong dapa.